Ñy tanjony ñy poso kelikely aminy ñy jiny reñy :-Natao hañajarian-teña ze raha ilan-teña, sarobidy amin-teña ka tean-teña tsy ho trobo, manahaky anizay ñy ravaky, ñy kiviro, ñy drala na koa manahaky ñy USB.